galo kankara nerefrige reto ajo inakuja man toa me toa hote dum be hite dum feo nane kuja man toa mabo dum warane kankara aiz bloka